सबसे उम्र तो कमोके परी ये ना पोदनी रोनो जड़ाई जोल्डी बाजी ना पोदनी कोरनी जो मेरो यो रो चुटी या मेरे यो निमतानो ही होन। या जदातर लोग एला कम ही ना संदो सब गाव चोदकोरी सब रे भागी शेरोंदे।